Lam sana'a kanjeu ana ɓonji antim ma sana'a shiye kasuwai yiki, wom shiji wa shiji lumai da, wom shiji wa shiji lumai da, banda, banda aa mwu ando tekkɨlɨ maji, woi yi me woi kɨshimiu a wu wore tangho ye bono dono ye ana do ɓonji woi goko jikɨu, tongho mɨ banje woi shi yimau, ashi wai tangho kɨshimi muum shi ɓanja tangho boshi do lammai muum shi ɓwa tanghou ɗɨm wini ɓojiu. To saboda haka shiye pangha monji mai, shiye pangha monji ngwet, taron shishi me shiji hemai daa, taron shishi shiji humai daa, banda aa ɗaɗau gɨn woma pangha <hesitation> muum balaja shiji ya, shiji wai ayim mouji, shiji wai riba monji gɨn aboi koboime ɓoni gɨm nakoi ta shire ngdoiya gɨn shi, kare godiya puropuro na ngode na ngode, na ngode me shi wai jari me purogurawu a gɨre, nawai riba mani, na ngode gɨu puroguruwu, amma na ngode, na ngode, na ngode muum na tekɨla jaɓa kan cewa kime dairu to ka allah kɨ ɓoi awoi gɨm apomai, mondin muu an doma an ɓalmai yaya ashi ɓoni woi ashi ɓondo woi ayim bɨla ye pangha yiki ata do ɓonjiru Muum shi ɓina aa ata do ɓono mone au she gɨn mindei ata do bomai, woi kuliu boku ye shimin, woni shi balagha ɓoni, ɗe dɨn muu an do balimowo an ɓongo, wom shi balagha ɓoni, wom ɗe an ɓongo an ba, banda kang ɓala ma miya wane me keu wane me keu woi woi yinorau woishimi ɗukon ɗuko mɨ aku yimai ka gɨn duwowo ku ɗuwoku lapiya lapiya, wom she jindai ko tangho bo yiki gɨn ɓondo boshi boye lo pagha mondo a wai lo riba mondo, she gɨrmai she ɓonji, shimi ɗuko duniya ka yimai, amma ɗuko ba manɗi ka wore goro aromai pet pet ngu wane me me kimi she gɨn mɨndei ata gɨpɨmai she gɨn mɨndei ata ɓomai gɨn mandei dowu ah kaya da kaja woi kuliu goko mani woi woi kuliu karap woi kuliu, ku ɓoi gɨn apomai lada ai, ai boko ɓoni wunduwoi gɨn muu shi pangha puroguruwu ɗim a yileni ɗɨm ai ka gode gɨn puroguruwu, woi ladau ma ka yimai nong lada kayimai woi kuliu kuye kara koi apomai, kuye kara pangha mamai, duniya ɓanje miya ɗuko sharapru ko shi kobo kobo kai ɓwa, ai arhamdwlayi ka gode gɨn puroguruwu, muu shi ɓongo, ɗe ɗɨm aka ɗire kara buro mongo yiki aa aka ɗire kara magi mongo yiki woi kara puropuroma shi ɓonga ayim shi kai pagha yikɨu, ai kare lenje, kara lenje mani kara kanaɗi mani kara kanaɗi mani, woi kuliu, kuye kalla, kalla, kalla, ɗe ku yukuroku ɗe ku yiloku, ɗe ku yukuroku ɗe ku yileku ɗe ku yokuroku ɗe ku yileku woi kuhu kuye pagha mamai. Woi ku kang ɓala miyau woi kang ɓala ma miyau, kang ɓala ma miya woi woi ampani mai yikɨu, mondin muu nin shi yilla nene shi do wamamai shi do jaɓe laderen mai wom shi lɨɓa shimi an ɓate derenmai boku ye bɨkɨmai wom yiwa ɓalai kɨ ɓak nini kɨma don tani amani, kɨye banja gɨn shi, shi jinda ɗuko mamai woi kulin pangha kuye kare pagha mamai, kɨye kara pa boku kang ɓala ma muu kɨye kara pangha mamai mɨ kai yadda gɨn ka kɨye kara pangha mamai, boku ali woi an yima dɨmɨu ku lab mondin pagha dɨm ka yimai, pangha ko ta ina mɨndei wom laki, puroguruwu ɓonga shini mongo wompuroguruwu ɓonga shimi mongo ka gode gɨn puroguruwu woshi ya dɨm dai a ɗuwoni, mɨndei laki duniyai me ɓanje mondin shi lab wombotuma ka twi bowo, ka wai mami don an jindawo, an ɓongo wombotuma kai tumai, an ɓongo shutura aka ɗomimai, mɨndei wom laki banje. Dumyai me kara hakuri, woi muu shi jinda duwoni ɓanje kara hakuri koma shi jinda duwoni kara hakuri kara hakuri kara hakuri kuye jinda apomai woi kulin kara hakuri duniya mɨ ɓanje boko ye baka ye ɓala aka ɗuwoko gɨn duwowo aka ɗuko gɨn ma, shimi muriu ɓanje, kai gɨn duwowo ka ɓala ɗe aka kanghai wu ɓale woishi neneu, gangɨre gɨn dumoiɗe woi sui neneu, dembeni pɨla shashagha gwangru ana ɓa kare ɓanje ɓanje yeɗe ɓanje aɓag shagha, ɗunja shi kang koro yediyan kakal kakakakal kakal kakakakal kakal ka al ɓanje woi, woi, woi, woi yiki yede ɗɨm yikiru kap wu ɓag shagha woi yeɗe yiki ɗɨmɨu Woi shagha yiki ɗɨmɨu me ɓa kara lab karawunduwoi, mɨn kara mɨra mawu, woi bikɨma lakɨrujenɨu, wun wai woma kowu, wun yimai, tamyen ɗɨmwun ye pangha mawu, munye jegele mawu wuu wamai tarou shishi wan yimai muime ɗɨm wupe minimi ye jegele mawu wun wapu mɨ louro wun wure mɨ minimi mɨ shurworu ko mɨ minimi dai koro pangha mawu shi yimai la duniya mɨ ɓanje kamu shi yimai woi kame mɨ ɗuwa koma shi mani koma shi ye mani koma shi ye mani koma shiye mani puroguruwa ɓag lapiya astapiru shikenan, mɨ ngode gɨn puraguruwu mɨ ngode mɨ ngode mɨ ngode mɨ ngode pangha a ye gwang kuye karo pangha mamai, boku kanghu kusye koro pangha ko muu shi ɓeɓɨmamai ki pɨla kuye kare babmai. Di kumomai woi bau damekɨu shimi panghai wom gwan ghai shimi wom am tumai bomu tarou shishi ɓanje duniya mu ɓauje boko lan goro mamiru, bono lau goro mami aka ɗuko bam kaye oangha mongo mowo ka wai ka shika wamai bo tumai duniya mɨ ɓanja mɨndei wom laki woi dɨm ɓanje aka moi goro mamiu mami ɗɨm au moi goro tam non tamno ɗɨm boshe yiki ata timai, ɗarmɨ mamini a wani shi yimai kare kan aɗi kare kanaɗi sai ngodiyo sai ngodiya shikenan mɨ ngode gɨn puroguruwu mɨ ngode gɨn puroguruwu mɨ ngode gɨn puroguruwu